Kuje arande je mi yejjititta kullum do ha ngandi am kanjum on fijugo be pucci ledde ngam wakkita mai min on be subi ardiido derke en. mi nani beldum masin.